Sayo tu banyak punyo teman, punyo kawan nak di jambi, nak di jogja ni, nak dimano-mano jugo sebenar nyo banyak kawan sayo, kareno selamo sayo merantau jugo kan sayo banyak kenal kawan-kawan di luar dari provinsi sayo tinggal, nah kalo di jambi tu sayo punyo lah sayo kawan dari SMP namo nyo farhan, kami tu bekawan lahdari SMP tu, kalua sayo hitung ado lah sekitar sepuluh tahun, nah diok ko lh yng tau susah payah kami kalua bekawan ado duit bekawan, dak do duit bekawan kalo ado kito nikmati samo-samo kalo dak do kito ratapi lah samo-samo. nah jugo kalo di SMA tu sayo jugo banyak kawan dulu termsuk lah damar tadi tu jugo sayo sekamar di asrama dulu, jugo waktu di SMA sayo dak banyak becerito kareno sayo tu keno angkatan covid lebih nak cerito nyo lebih ke pertamanan sayo beda umur, sayo lebih nak bekawan tu dengan orang tu yang jauh di ats sayo sampe yang lah punyo anak, yang anak SMP ou ado, nah sayo tu duo ribu duo duo tu baru lulus. Baru lah kenal dengan alumni sekolah sayo jugo, kami tu tepikat jauh enam tahun dak pernah ketemu baru lah ketemu pas di acara quran amal ko tadi, nah ternyato io tu tadi tu jugo pengurus lah jambi night market yang pendiri nyo, nah disitu tadi ado lah tertarik nak ikut, yo tapi belum dekat lah dengna diok nah sayo tu awal nyo disitu niat nak nyari kawan bae, apo lagi disitu alumni-alumni sekolah dewek nah sayo tu biso kenla dengan diok tu kareno event quran amal ko tadi, nah begitu pun sayo lah gabung, ternyato sayo di angkat lah jadi volunteer di jambi night market tadi, sebagai operasional nyo. yang ngurus peralatan-peralatan, tenant-tenant orang tu, singkat cerito tu ayo ko gagal tes dulu, tes polisi, pns segalo amcam, sayo dak tau tentang kuliah ko macam mano, kuliah tu apo be, kerjo nyo, segalo amcam, kareno di keluarga besak sayo tu pun belum do yang pernah kuliah, batas SMA galo nah. Jugo sayo tanyo ke abang jagar, abang jagar ni diok lulusan ui, nah sayo banyak lah betanyo tu, nah sayo beruntung kenal diok, diok lah yang motivasi sayo sampai sayo tibo di jogja ni, diok lah yang ngasih gambaranm kalau kuliah tu macam mano, diok lah yang motivasi sayo kalo nak balsa budi pakai duit balas duit dak terbayar raso e, balas budi lah lagi mako nyo ayo raso nyo e, makonyo kalo ado diok di jogka say nurut bae lah apo kato diok, diok masih lah nyemangati ayo kuliah segalo macam tu, sayo pun kalo di jambi night market tu banyak lagi kawan sayo, yang lain-lain tu, namun sayo ko heran jugo, sayo ko banyak bekawan dengan orang jauh leih tuo engan ayo, emang ayo ko hobi nyo bertnayo ko dengan yang lebih tuo tu macam mano pengalaman nyo kerjo, meskipun ayo belum pernah kerjo macam mano, nah jugo meskipun sayo belum magang nah sayo tanyo bang kalo magang tu macam mano, nah kareno sayo berprinsip kalo sayo bakalan butuh samo orang-orang tu besok, ntah butuh sayo orang tu besok, ntah orang tu yang butuh sayo, selamo sayo nyaman sayo bekawan samo orang yang senyaman samo sayo jugo, nah kalo di jogja ko tadi diawla sayo cuma kawan dengan damar ko tadi kareno imj dan seangkatan jugo. nah Adolah sayo kenal dengan sikok komunitas, nah ternyato komunitas itu isi nyo bemacam-macam budak diluar dari jogja ni, nah nambah pula kawan sayo situ, nah sayo ko banyak nambah bekawan kareno sayo tu banyak raso penasaran nyo, nah sayo tu banyak terkadang etemu awan yang hebat nyo beduit-beduit nian, yang dak ado beduit dak do jugo, sayo nak milih-milih amat dak, sayo basing lah, sayo yang penting kenyamanan no satu, nah amcam yang di komunitas yang paling tuo mas nanda, mas nanda tu anak nyo bae lah kelas empat sd, lah sementaro sayo baru lah umur duo puluh satu tahun, jauh nian jarak nyo tadi tu, cuma mas nanda tadi ko tu malah banyak ngasih ayo motivasi, sayo senang kalau bekawan tu woi yang banyak ngasih ayo motivasi gamabran sayo kedepan nyo, kareno kalo kito dak ado betanyo macam tu sesat kito, besok, walaupun lah ibarat nyo sayo tu lebih suko bekawan samo orang-oramg di luar kampus, kan kalo kampus tu sayo raso masih monoton, cerito masih sano-sano lah, itu-itu lah, kalau sayo bekawan dengan orang luar sayo banyak daptb ilmu dan pengalaman baru, sayo gara- gara bergabung dengan komunitas tu. Sayo biso kenal dengan anak-anak dari universitas lain, nah di jogja ni bae sayo sampai kawan budak dari papua pun sayo kenal, dan budak nyo baik-baik lah, nah sebenar nyo kalua kito bekawan tu dak pulak kito nak milih-milih amat kito cari pula lah kenyamanan kito kalo seandai nyo budak itu pula membagi kito dampak postif yo kito bekawan, kalo negative sebanr nyo kalau masaih batas wajar kito bekawan lah, cuma jangan nurut be yang macam dio, nah kalo sayo itu bae sekian mokasih.